द एलेच्त्रिच् केत्त्ले एलेच्त्रिच् केत्त्ले इअ जै ए बै म ब्रए देइख फुदुन्ग। द देइख म ब्रए फुदुन्ग एलेच्त्रिच् केत्त्ले तए। द एलेच्त्रिच् केत्त्ले औ जन्ग् <hesitation> एलेच्त्रिच् नि स्विश् पोदौ हन इलगिलग। द एलेच्त्रिच् केत्त्ले नि सिन्गौ कोपर् नि प्लते इअ जै कौ एलेक्त्रिचित्य् म न इलगिलग। पे लसि लसि नि फुदुन्ग इअ। द देइख बेने सिन्गौ देन् न इलगिलग जन्ग् जित एलेच्त्रिचित्य् कौ ओन् खलम् न इअ। पे कोपर् नि प्लते औ फुदुन्ग जन नेइ देइख लसि लसि बोइल् खलम् बेथे इअ। भेते न देइख बोइल् जलन्ग अर्र बेते न जन्ग जित लसि लसिन बोइल् जय बेते न जन्ग् <hesitation> देइख बोइल् जन इनु इअ अर्र।